स्टेपलर काग़च एसो सको जोड़े थिनोक व्यवस्थित समूह मुझाअ पड़ो राखने ठेठूके बाद स्टेपलर के बीच दे राखे करी थेतुक जोर से दबाए करी पिन थेतुक लॉक शकों करें सही से पिन कागजोक सही से मजबूती शकों बैठी।